<hesitation> karazagna toetr'andro ai, <hesitation> misy zao ai fotoagna fahavaratra kaofa fahavaratra magnôragna be andro <hesitation> sady misy varatra, de <hesitation> misy koa o <hesitation> fotoagna <hesitation> lôhataogno leha fahataogno regny de mahamay be andro sady misy haign'andro, de misy koa o <hesitation> rirignigny de kaofa rirignigny <hesitation> lasa <hesitation> mitombo be aligny, zay.